Siyaha sin sijaméén inja afafaas han nak akurol mé; nang éyaha bamahé baan nak umaat yo mé ban nak ujalomé nékoréhi nusin yo fucoho yo soit nusin yo éjampo néni éboñul to yaŋi yo bérég népuléni éjaméén may mé éni ufaaŋ yo éboñul fucoho yo futogut nusin yo to muting to sundohi yo bépuléni éwato wato yo béboñul imbu usin yo écoho bérég népuléni éni éñowi nésaté yo téhul bun naw.